ମଲିନ ଆହିନା କୀ ପରୀ ପରିଷକାର କରିପେ। ଯେଗୀ ନମସ୍ତେ। ଆହିନାରେ ଧୂଲୀ ଧୋଈବା, ପାହିନ ସୁଖୀଲା କାପଡୀ ଦିଯାଂତୁ। ମିଲୀତ ଭଵେ ଜଲା ଏବଂ ଵିନାଗାର ବ୍ଯାବହରା କରାଂତୁ। ଯହାଂ ପରେ ଏକ ନମ କାପଡୀ ଦ୍ଵାରା ଲେଖାଂତୁ।